Too janazaadri yai abna ku sid san mpər awutu məng dəng jirikaiməg san mpər awuhu wu janabayeryer ba na wuh a ya kunu rig bəi wu saní a ka wub mpər awuhu wu bayimzəng wuu na wu a yakan ku rig ku wun we məng dirikai məng asan mpər a kəd wuh amripen rig ham nai wu sa mare kai ashi ba asansan re ama ye arig sansan ba janajana rig san de wu dwag bəg sein wuh ləg bu jirikaiməng arig dəg dwag kurumam dəg wuh ama dwag arig dəg ama gug məg rig puh wuh yi too a dwag məng shi ani nad zəd rig bəi wuh ri mpər ziu anan zəg rig bai wuu yai bayiməng rig kəg na voo bəg rig kəg na voo bəi a ke mu mpər ri ama dwag nnan bəg dri wu rig arig feni bəg nawuh ayaknu a məg dwag a məg nen bəg dri məg ama a dwag mnan bamyeiməng akai a ye bang mpər hahi bu akai aye bang mpər hahi bu akai aye bang mpən hahi bu ba na wu ayakunu hahi arig feni məg kai? A feni məg buziu məng dwag bəg sai wu nen bu ama men rig je wu ləg ba na wu a yaknu ba asansan yeí a balg dalg balg yí nen di to sid nam daumshi ama ama sa nam daunshi bam jana ba na wu ayaknu dəg zəg nsa zəg məng yau bəg dau ma som iju asom məg ma rig ya na noi namma na bəg a yaknu anəg ye namma jirikaiməg wu bəg yiribu bəi a ke kə a wo kəg nə anəg sabusu bəg wu ni ama ana ba ayaknu bayiməng bəg rig ya adari a zuo na quəri məg ya adari n ɛuo na auəri. Ku bəg ba jau məng ama bəg penu ba jau sanmang sid nem dwag ashi bəg yau bəg dəu ma rig ya na darí azu naye jirikaī məng nai atau a bəg zəg rig yewu shí rig na wu a yaknu jana wu a ka rig bəi marí a ka rig fení bəg ba abəg shaa wu feni wu ama a bəg bəg rig yak ama ba a yaknu bayiməng shi a rig bəi bəg jana wu kaí fení a fení bəg buzin məng jirikai məng a bəg yau bəg dau nsa ba asansan bayimən shí a rig bəi bəg jana wu kai feni a feni bəg buziu məng jirikai məng a bəg yau bəg dau nsa ba asansan bayiməng kenujau san məng jau ama rig sa hali asan məng ku na ku yaknu məng dəg ku wuh. Wah ba arig sa shi sanwəng ama ku ma yí santəg dəg nm dəg ku na ku yaknu məng kang ri a rig penu a ku zəm a ku ríg zo yí shí ama təg ku jiriajinaí ku ma ghang rig kəg ku rí a re yaknu wu ghang bəg penu ajinai ama ama bəg mna ku a yaknu to bəg rig geah na nəg jirikaiməng ba a nəg sa shi sanməng wuno ziu kuh sid yeí bəg bad ku yí adaun ku nau pyena bəg bad wa ziu yi ayanjiri nm bəd wa ziu yí yamirí to ayaujirí mad ba yí məng yamiri mad janajana pyena awuno bəg awuruwa kenu ku yamiri rig səw ku nou mari ayaujiri ma ri kanau kuoh ku sid yau bəgkine maing ku rig ya bu awubba kuruman rig ríg awubba kurumam nrig vag, avaou abo kine ba a ku sah adaun nəw bəg adaun nən bəg men nammn naí kun naí ku rig namma naí. To yamiri rig səw na ayaujírí nou mari ayaujri kai ya bu tanu kuruman wubba nsa awubba shi nvak kuruman re kuruman ye ye ku vonī ku mad wuh awuno bəg məd wuh ke wah nai atau adaun hwa bəg dəg yi mpər ke taínu bəg rí a bəg bəi bəg rig ta shunu bəg ta shunu nbəd wuh wah kurumam ya rí dəg dirikaiməg bəg dəg mari bayiməng a shi ba kurumam pai zəg yi bəg sai alepam baki ne akuni ayen ziu sid kuni ayen yen sid yi akuni məg dəg wati mpri ama wa yapər ausdvod mzəg wa kai bəg rig yi ku boí to akuni shí kaín bəg fan yapər a rig won nam kalokaw a bo perí mzəg bəí atuni kai sid təg mpər zeun zeun wah a bəg wuh yapər shi won won amək mpər nam akuni shi dong msid təg bəg msid təg bəg yenda a ku tig ken mrig ken mrig ken mka’g təg mpər shi tagər sid təg de aa da yapər təg de da da ku ken ken mrig gauh mpər shi yapər rig gag fəg zəg ríg yapər təg zəu rig kudad zəg nzəg wa kai ajepammpər kine bu hu bei adaum bəg hu bei akuni mhu ye ku bəi vo yepini dab dorn mzəg a de wu a ne vo wuh repirí a rig yəg doín dab rí re puru swuoh kuru yaryad de da de da kuni ríg kwab apabba re naí a shiní kəm kəm kurumam rig kan ku she re nai a shini kəmkəm kurumam rig kan ku she re janazadri yaí ama wunzau ma bəg wah nəm ba ye məng yi kurí. Dəg ba ye məng ku sən nou di a ku bəg wah nəm məng kah ku dəg ku mən je a bəg wah nəm məng ye ku ri jirikaiməng akaihkumadəg rig a ku ye wu ri wozawu kah ma dəg ku baməng ku səw ku nuo waməng ku ma dəg tri ku zəm ku̇ məng bəí kwoi asansan she nou nəngha məng abani a naa yau zapər zamen məng azuri wah ku ghang na jiri nkan ri aghang azuni wah ama ghang ku ayapər a rig zəm ama ghang ku aki men zəm ku ayapər ake akei wah de da de da ku rig kwab apabba re to ama sa bu ma re da re da marí kai wu funisumen a rig wah hahi a rig zəg ku re da re da ama, ama zəg funisumen gbagbag a zəg ku məg gbaggbag she funisumen rig zəg wu nəm gbagbəg sunsumen ye ahah tan fub bai neu rig re funisumen ya ahah funisumen bai lərí ahah bəg shaa yí bu bəg kuku yi funsumen bəg, bəg bəi məng ama həg gəm wui dri nəm a she di ba ke a de bəg bəi ri nəm atria funisumen ye ayen zuatah ama bəg bəi nəm ba yi məng bəg wah wu dəw mpər a bəg bu ziu nəm bayeməng bəg wah de shi yí a ba awun nəm ba ye məng ama gbam wuh drí di ma de kai re.